<hesitation> Izy ndreky zany an, raha ohatra hoe a <hesitation> zèbra a de soavaly an, a zèbre zany tonga de miavaka be le lokony, le lokona zèbre tonga de kibony misy mitsipitsipika, fa ilay soavaly <hesitation> a raha <hesitation> loko raika mi na hoe mifangaro fa karaha lokona, mifangaro karaha lokona aomby, de karaha anzegny an <hesitation> mampiavaka anjareo.